الحاجات إللي نحب نديرهم كيخلص الاسبوع: أنا بطبيعتي نحب <hesitation> نروح في هذه اليومين ولا نحب نروح للغابه وندير هكا بيكنك مع العيله ونخرج دراري للعب ونروح انا نلعب، نشم الورود ونتفسح. أنا بطبيعتي نحب الغابه و نحب المناظر هكا طبيعيه.